आफ़न कई भी काम कर बा या फेर प्रोग्राम में या कई भी कथा मांडा में जावा। तो आफ़न <noise> कोई-कोई प्रोग्राम या कई-कई कथा मांडा असा भी रेवे । जीमे आपहने दनवा ई फैली जानो पड़े तो आफ़न दन वा ई फैली चाला। <noise> दन वा उठ के मुंडो दीवा मंजन वजन करके अर नाव दोबा ई हे। जसा आफ़न ना धो के जावा तो अपहाने कम से कम टाइम में ना नि धो नि छवे। <noise> जिसे आफ़न लेट नि होवा। नाश्ता वास्ता कर ला ओर निकल पड़ा आफ़न।